छतरी के अलग-अलग भाग गढ़वाली मा समझाणू तो पहले डंडा (किल्ठी) होलू, जौं छतरी को मुख्य आधार होलू। यो डंडा हाथ मा पकड़ण वास्ता होलू और प्लास्टिक, मेटल या लकड़ी को बण्यू होलू। डंडे को निच्ची हिस्सा हथ होलू, जौं आराम ले पकड़ण वास्ता डिजाइन बण्यू होलू। छतरी को मुख्य भाग च्याल (कपड़ा) होलू, जौं बारस (बारिश) और धूप बणद करन वास्ता काम करद। यो च्याल नायलॉन या पॉलिएस्टर जैंसा वॉटरप्रूफ कपड़ा को बण्यू होलू। छतरी का च्याल कुम्हालन और मजबूत रखण वास्ता भीतर फ्रेम या तिल्ला (डंडीयों को जाल) होलू, जौं छतरी खोलण और बंद करण मा मदद करद। यो सब स्प्रिंग या मेकानिज्म के सहारे काम करद, जौं फ्रेम क फैलाण और बणद कराण मा काम करद। छतरी को ऊपर टोपी होलू, जौं फ्रेम और च्याल क मजबूत जोड़ दिन्द। यी सब हिस्से मिलके एक पूरी और मजबूत छतरी बनंद।